ايه ده انتو ازاي كده؟ لبسكم ده غريب أوي حتى كمان البيوت شكلها غريب أوي فيه فرسان ماسكين سيوف يظهر أنكم رايحين تحاربوا مش كده؟ ،ايه ده؟ ايه اللي حصل ده؟ تقريبا حد ضرب حد بسهم هو ده هنا عادي؟ ده حتي محدش قربله كله خايف أنا شكلي لازم أمشي من هنا منظر مرعب جدا، ايه ده فيه بياعين؟ هما الناس دول عندهم سوق زينا.